أول حاجة بنقولها ليه يكون عنده كمية كورسات وكمية تدريبات وشهادات، دورات تدريبية كتيرة ويكون عنده سيرة زاتية محددة وبعدين يكون يعني يخلق متلاً علاقات مهنية تحاول تعطيه فرصة أكبر يعني في مجال العمل، وبعدين بيعرف يعمل علاقات مهنية وبيكون عندي سيرة زاتية محترم.